Tëtäguasu Paises Bajo jokope yaesako <hesitation> arareta oajeteye oi ama javoi ivi ñaki <hesitation> jaeñoeteko iviakurape jaereta oesa ara ikaviyevae jaema. Ara <hesitation> iroiyave jaema omboipivi ivi ñaki supereta jaeramoko jaereta jei jokope ipuere ndaye oki pañandepo yasi